ƙa shuƙƙuluk wiiji ara arai arai tumatur ƙamma mai mai diɓit ƙamma ƙongƙong ƙammai i ƙamma ara rama kammai ma alau shau maa alan ƙoomo̱ kaf kam kamma alai kamma alai dom kamma alai jura ƙamma i-i-i ƙamma alai mengo̱ro̱ ƙamma alan gbaccima furo daƙam alauwi ƙam sai kajene ƙuma maa ƙam amum, sai ko ƙan di weina mai mai ƙandi wana mai bara-bara kammai bara-bara ƙammai furo-furo akam alai-alaim tuƙuim mai gbaccin aƙamma shakshak kamaii ma gbaccima ƙamma shashak ƙamma i-i ƙamma gili ƙamma denden ƙamme niim, <hesitation> a wiijin alan tukuin, ƙamma mo̱ɗɗo̱ kaf ra wana ɓara pattan barei umma maa ka shuƙƙuluƙ ƙira wa waani ƙan alauju na vooƙo ƙamma gili ƙammaii ƙamma ƙula̱a̱ɓu ƙammai <hesitation> ƙamma i-i pa̱rum, maa ƙajene kira wanni ƙammai ƙammai nigi kammai kammai mengo̱ro̱ karwaii ƙara waani ma ka jene kam nin shinu kammai.